Achiki na yan kpa nshekwo zhi ba na yin ye vna, yakpa kwo bo nu gna mi da lo mi ye kwo mi wye wye yi, ya kpa kwo kwo bo nu gna mi da lo miye kwo mi ra yiwa, yan kpa kwo bo nu gna mi da lo kwo nma sese yi agye kwo wu vii vii miyi nkwo nu zhni omwi oyan kwo bo zhni mi ye omwi yi miye omwi ge omwi kwo zhni za nu nkwo gni ho fuwa, omu kwo zhni za nu nkwo zhni nugnudo n zayikwoo hiyi, yan fa yan doho doho yi to lon nkwo ba zhni nugnu do n zayin kwo chiyin, ya fa yan dodo yi to lon nkwo ba gyi nugnudo nzayinkwo chiyi ngye omun, yan fa yan do to lon nkwo ba gu zayin kwo chi ngye omun omwi nhobo mwi dna ho fiwa kwo toho dna na pyin omun ho nkwo nu kwa wu nha fiwa da nbayi guholo ngye nha nebos, omu yi kwonu kwa wu ge zanu kwoyila be oho fuwa woi je haba. Osa na waye gu ho fiwa chei okwo nu kwa be kwa ge how how how gye mi za fuwa nu gyi ya zam zam zam. Omi za fuwa nu gni ya zam zam zam to oha nebo nba bei fi bala ga ge a a ha yin ka nu gni woi ye zeye woin ye gye ye ku wo omu kwo da ge gyemi za fuwa nu gni ya kwon ge zam zam zam, omi za fuwa nu gni ya kwon ge zam zam zam, ntukwo tu nchenu omiyi da ya mi ba gna ye na yan fa yan vna ya ku dudu n kwo nu zhni omu ntu gena omu kwo zhni nugnu do nu zan kwo chiyi, sa ha la mu halo zhabu chei nkwo wan yan ga ho nu nho ba zha pma chei mhorayiwa ntingwa omu kwo zhi nagnu donu, omu kwo zhni oyan apma yan na n na yan fa yan vna omu nu gna byalo nting chenu za zaho yi wo ye omwi kwa ha lo yinkado fuwa na ho ba gye wo ma dna woi kpa, woto mu dna wo kpa ga kwo zhni yan honu kwo zhni nugnudo nu woi kwo zhni kwo zhni tnu tnu ngya zayi kwochinu ngye wo osa nwo to gnile okwonu kwa ga wo information nge ge ge boyi kwo labe kwo la faru osan ho bo dna nyan knu hoyi wan gye kwo avi nu bo lo sa, okwo nu kwa gna ge awo omi za omiza lakala omi zalakala omiza laka kala she kwo chige omi za lakala n za yi to lakalan awo kwo gna zayi ge gyemi za fuwa na gyiya zam zam omiza fuwa nu gyi ya zam zam nbonu nhonu bo zhni mu dayi oba kna gye wi omu cheni zhni miye kwo shekwo wo bma yi zhni